Fobhen faa bhoku nta onoo onu etoma ja damaadam ora etoma ja gwa ara nu ausa ovovovi azinen anyi obhazio then anang heneno eme anyi osomesane anu etomoa ja kahak aha are unwe obhazi oro hiso saa doo eyina ne re ora rakpakpari obhazi hiso sin ne re onoo bhove naobee si ho zoo naang so nzia anu etoma jere ora asaa hiso asu hikahakaha anu etoma ajo bho nonoo ivene ha naa agwo saa ro bhoven mani oro ukpo saa daa onoo soji osoo daa ora bhoven faam ora ukpo bhoven ipine zaora agwo aro bhoven faam bhokaraka ro so saa anu etoma jo ja anu awaa somesane bhavi bhavi ara iso asu avaa onoo noo agwen gwa saa yeng ono noo gwo ku bho uko o anyi bheven faa gwa yina mo so raa hebibii bhanoo usere ara bhoro hanyina hanyina hora hekikii saa sanyina avaa nyi somesane osomesane gwe re saa oro er mina odoo samarwo abhazi odoo abbazi odoo gwere mo taa refane okoaare bee etoma ja damadam so osemesane nta mo ronu etoma ja damadam ara saa nu etoma ja ivene ora mo daa avaa osomesane ara gwo bhara zeebo, ozoma ohumore eto gwo ku bhayong re ota aro sa daa ra me ozeeba zeeb

But abhazi aro ani hora asi abhazi aro ani hora enong hithera asi bhunonoo gwa ra obhazi rofem ama pee bho ara saa sa bharose enani abhazi osoo doo dọọ enu etoma je ja mo onyeng nta adoo onyeng nta odoo ara nu re, enu je bhunonoo obhazi osoo doo dọọ bha rehon asaa i